طيب شوف معاي خلينا أقولك حاجة تخيل نفسك سايلك عربية مريحة بحديثة واقتصادية تمشي بيها محل ما عايز بدون ما تفكر حتا العربية دي استثمار في راحتك وأمانك وحتعكس شخصيتك راقية عملية جاهزة دايما وأهم شيء أنك بتقدر تمتلكها بدون ما تضغط على ميزانتك وأنا متأكد أنها حتنفع معاك رايك شنو نجربها